शीशों का मुखिया उपदेश किसी स्थानी बालकन के छवि प्रतिबंधित कराना होतो है। जो एक आदर्श किया हलका दर्पन जैसो सत्य होतै। जैसे विभिन्न कामरो के लिए प्रयोग कियो जात है। यह तो शीशों का उपयोग घर कार्यालय और अन्य स्थान में सजावट में करो जाते हैं। यह कमरे को बड़ा और खुला दिखाने में मदद करते हैं। और रंग और रोशनी को भी और भी प्रभावित करते हैं। यह स्वच्छता और व्यक्तित्व देखभाल शीशु का उपयोग व्यक्तिगत देखभाल के लिए भी करो जावै। जैसे और दर्पण के रूप माईं शहरी बली कपड़ों को ठीक करने में भी करो जातो है। वातावरण का प्रभाव बड़े शीशों कमरे को आकार और वातावरण को बेहतर बनाने के लिए करो जावै। यह प्रकार को प्रतिबिंब करतो है।